طيب اول حاجة تختار حقيبة مناسبة او شنطة مناسبة للاشياء اللي بتحطها فيها اذا كانت اشياء صلبة او مثلا ملابس اشياء اكثر <hesitation> سوفت اشياء سوفت مش مش صلبة <hesitation> طبعا ترتب اشيائك من الاكبر الى الاصغر الاكبر تحت والاصغر فوج <hesitation> ثم انت تجفل السحابات حجت الشنطة وتربطها اذا كان بحبل او حاجة بحيث تحزمها كلها مع بعظ.